يمكن ان نسرد عشرة ارقام عشوائية بين الزيرو وللميا نقلك انا تسعين تمانين سبعين <hesitation> خمسين سبعة عشر تلاتة ربعة